<hesitation> Ukumil yan ukuyaantal a' kum tu'ux yan unej a' b'ok'one' kiwa'lik to'on ti a' perol maxa', yan ulaak' ki- kiwa'lik to'on aj a' b'ol a'lo' ku- ku tu'ux ku- ku- kutz'ikoo' a' säkan tu'ux ku tu tu'ux ku- ku- umentikoo' a' waj chen a'lo' kinwojel inten.